Fan̈atonoana legioma atao anaty lafôro, koa fa ty han̈atônotôno, eritreritrinakà fo zen̈y, tapatapahan̈a zen̈y legioma àby io. Sasan̈a akendriky aviô tapatapahan̈a araka ny zay tianao. Alahatra aminjay izy atao an̈aty pilatô. Atsôfotro an̈atiny lafôro ao tsy atao ela loatra zen̈y tsao fo lasa gôra.